एके काइलें, चार चामचे तेल गरम कारप मगिर बारीक कापिल्लि हरवी मिर्सांग आनी कांदे भितां घालून तळसून घेव। उप्रांत इल्लि हळद, आले लस्नाची पेस्ट घालप आनी बरे धवलून घेवप। मगिर भितां चिकन घालप आनी धवलून घेवप। उप्रांत चवेक लागतां तसें मीत। मिरची पावडर आनी चिकन मसालो घालून घेवप आनी सगळे बरे शिजून झाल्या उप्रांत, जितीं कोत्मीर चिरुन घालपाची।